I piatti tradizionali ca, ca m' piaceno, 'e Napl so ovviament 'a pizz. Si a Napl nun t' piace 'a pizz nun si napulitan. E pur si t' piace 'a pizza cu l'ananas nun si napulitan. N'ata cosa ca sicurament m' fa impazzì è sicurament 'a muzzarell. <hesitation> 'A zizzon 'e Battipaglia per esempio, ca nun è prettament napulitan, ma fa comunque parte della tradizione campana no? Vicino Napoli. Chest song 'e cos proprj ca preferisc. Ij personalment tengo pur 'a fissazion p' 'a pasta e fagioli, è 'na cosa ca m' fa impazzì. Chest nun è chiù 'a tradizione napulitan, ma è 'a tradizion 'e famiglia. Ceh sta mammà ca, ceh 'e mamme napulitan sann fa tutt cos. Soprattutto 'a pasta e fagioli. N'ata cos ca a Napl s' porta assaje, per esempio è 'a genuves. 'A genuves quann jev addo 'a nonna mij, mamma mij, era spettacolare, ogni dumenica magnavamo di tutto, soprattutto 'a genuves che era uno dei piatti chiù chiù popolari insiem 'a pizz.